أفظل إن البلدان تركز على حل مشكلة الأرظ أولًا، يعني في أشياء مثل: الفقر، التغير المناخي، والصحة تحتاج إهتمام عاجل، يعني بعدين استكشاف الفظاء مهم بس لازم يكون عندنا أساس قوي على الأرظ لمن نحل مشاكلنا الأساسية ، نقدر نواجه مواردنا، والاستكشاف بشكل أفظل، ونستفيد منه في تحسين حياتنا هنا.